Raha ny fazahoako ananjy alongany a,de arakarakan'ny lamba nagnamboarana i <hesitation> akanjo igny sy no mampa hoe imperméable an'le raha na hoe tsy maha imperméable ananjy de zany no afaka hoe azavizaveko ananjy fa tsy de hitako loatra hoe ino arahany.